Pìe ün straset ch'a sia anche ën po umid, pöi gave vìa la roba da i armari o da ëndua l'e che t'völe pulidé o da la taula e cumincia a pasé avanti e ëndré avanti e ëndré finché vëde papì dë puer ch'a s'abarun-a